Lee ligomma taim aike tounoke apakogiguoro tainoro nagai mm ee kick omi toi apagakaro eerogim, nagai toi waka erogim. Ee unge toi tee nkomma waka ang-appakosi nagai taa nkomma opo toi konkonposi, nagai opo konkonpomo tege nunnugui; nagai mama, mommoi nko tee aike noke opo omi kon-konpogekau tee aike tounokaike apakokuino tainoro. Egu nagai mm tee logomma aike nagai itamino nko nagai tee aike noke tokamo toi angapakogim. Egu mm tee iko tee ligomma wik eke tounoke, <hesitation> muu aike tounoke, apakogiguoro taainore, nagai toi itamino nko loi-mommo ee nagai rigere toi mimmo uumoim aike mimmini omi nagai toi eerogim, rugai ee musige omi toi runrugorogim tee aike logomagere taim aike waka tounoke apa kogiguino tainore.